Nya kurumikire <hesitation> sdabuni, esabuni enya kusavia mumbili nozia mwibafu adzia kwisinga, ofuyila tsinguvo sabuni esavya vyomba vya wakulilaako vuchafu. Sabuni ne indai onyela kwekava kumumbili ne wekesava onianie ovule kusamuka dave kandi sabuni onyela kusabililako muinyumba khandi ingare enga yindafu. Alafu sabuni yene kandi kada engombe nenyola enyela kulia, kenya ovike vulahi. Keneyo shindu sha muhimu sana. Onyela khusabila kata vilenje. Murwe na amakono nende omumbili kwosi sabuni ne yindayi ni ya amatumishi amalayi. Bila sabuni sonyela kola kasi yosi ya kusavia vindu tawe sabuni irumikanga vutswa kave mbwo.